Fangaro-o-o amina pizza <hesitation> atô amin'ny pizza a-patina pizza: sôsy tômaty couli de tomate ozy zareo, frômazy, jambon, totokena, <hesitation> izy koà atô fruits de mer izy misy crevette, calmar, <hesitation> poulet, viande.